Zaho zany mbo tsy nandeha tañy ivelany ndra indraike, takapa tsy haiko ivelany zao, fe mañiry avao zany aho ñy handeha amin'izao ivelany zao añye, ndra pasipôrô ka tsy anañako, ndra rapolany mbo tsy nihitako mbo tsy nondranako.